इजराइल मन के बात करब तो एमन जाने जाथे। अपन वाइब्रेंट फ्लेवर के वजह से। इजराइल के प्रमुख खाना म आथे हम्मस फालाफेल अउ सबीच अउ सब हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।